سایبریا خو یوه ډېره یخه سیمه ده، دې جای ته په سفر کې باید ټول ګرم شیان له ځان یوسم. په سایبریا کې د یوې اوونۍ د اوسېدو لپاره داسې یوه سیمه غوره کړم، چي ډېره یخ نه وي. د سفر اسناد لکه ویزه او پاسپورت، موبایل او کمپیوټر باید ولرم. په کالو کې ګرم کالي، جاکټونه، جرابې، بلاپوشونه، موزې او لاسي بکسونه وړم. په خوړو کې باید وچه میوه ولرم، ځکه وچه میوه ګرمه ده.